دراسة الإقتصاد والمالية أكيد طبعًا مهمة جدًا لأنها بتساعدك كيف تشتغل الامور اامالعية في العالم من حولك كمان بتعملك كيف تدير فلوسك، وكمان بتساعدك ت <hesitation> تأخذ قرارات أفظل في حياتك المهنية والشخصية، كمان بتفهمك كيف تعمل الحكومات والشركات وكيف تؤثر القرارات الإقتصادية على حياتنا اليومية بشكل عام.